क्योंकि मुन आप बड़ अच्छे स जाणदु। अपण जब उदास हो, त मुणी आपके आँख देखकु सब पता चल जालु। <noise> आपक हंसी देखण म सुकून मिल्दु। जब भी आप परेशान होलु, म कोशिश करदु कि आप मुस्कुरा ल्यु। मणु मालुम होलु कि जिंदगी म हर दिन एक जैसा नी होलु। इसलैं, साथ दीण और खुशी बांटण जरूरी हुइ। आपक हंसण म ही मणु खुशी मिल्दु। <noise>